Kimamach awa sukul a atkinye amining amuu, <hesitation> kiamue alen amianii amuu kimomoche awoo sukul. Amuu kisigiikchu komeche kole awoo sukuli paas aperperii alechinii amianii, amuu kiamache ale sige sige tepisoti ak lagook kee keurerendosi. Paas kogiatepi anyun, pas kokiaperper sigik alei mamache alechi amianii mamache awoo sukul. Mamuchi awoo sukul agokia akalechi kora makastai kora ing sukul akose ma akase ma ng'omnote nyuu komakase tukuk cheineto iin cheineto mwalimu ing sukul. Konoto nekikona anyun nikikona anyun komang'et inn komasipowe sukul. Amuu kiaperperisye inyee akot inguno koo ang'akai komakaran iperperishe koakityo amuu kituyo amuu kiamining. Kitoaperper kitokoperper ng'omnote nyuu.